Iyatu tau e nako loq i mannasu manuq, <hesitation> madecengpa wajiqna iya tuduq manuq e nappa ijunnuri, ipadeccengi bissainna. Pura matuq ibissai nappa ijunnuri. Purai matuq ijunnuri, nappasi inasu sala rekko eloqkiq jenno i. Tapi nako deq eloq jenno i, <hesitation> inasuni, mapisinasuni santang e. <hesitation> Ibumbuini, kanya likkuna, kanya serena, tegani <hesitation> daung salangna, tegani daung lemona. Ipasinasu maneng ni <hesitation> nappai siameq, madecengni nasunna, nappai mabello iyanre.